די ערשטע זאך וואלט איך געקטשעקט וואס די פראבלעם איז, <hesitation> אויב ס'איז וועגן מ'האט נישט באצאלט קיין געלט - קומט געווענלעך ארויף א סטעיטמענט אז מ'דארף באצאלן געלט, און אויב ס'איז נישט דאס, וואלט איך אריינגעקאלט די קאמפעני און זיי געבעטן מיך צו העלפן <hesitation> קודם טרעפן פארוואס עס ארבעט נישט און נאכדעם זעהן וויאזוי מען קען דאס פיקסן